Injira ya khuosia mikhono chilip chinjila tofauti injira ya khuranga yanumishila ya esipande noli na esabuni ya esipande ya busie nelimo ularumishila, nesilimo taa ularumishila ya machi khuosya amakhono amakhono koko kalaba noosya mkari osie kabisa musikala nokhanola khuasya musikala oosie elwanyi we makhono koko nemala nali ne amadara khandi olabukulia omusiala olarumishila obuchafu mmatora kako kaliya nasaba makhono koko munjara yili indayi ya amakana noraro nende amachi taa amachi amanyifu olabukula khuosela amakhono koko orangila mubikala mmakari wakhaosya mukari mwe makhono olarulao nochiya mmakhoni elwanyi nosinjia noli ne eshiangwe nomba nelisa esabuni ikhaya olonimishela khusugwa amakhono koko noline amatere amarambi ulanimishila eshisala khuinjisianga mmatara koso norusiamo buchafu eli onyole khunyola amakhono koko nikali amasaye kali nonde eshida yosi yosi tawe.